Gny tekniky ampiasaiko hoe itako hoe mba efficace zao mba- mba hahaizan’ny ajà maliniliniky regny hoe regny karazakazan-kany maro reny zao, hindesiko manao bazary izy, de hitany hoe ha! reto kay misimisy an’zao kay aty a bazary aty. Na koa izy lafa zaho miketriky an-tragno rakeko i hanampy anakay eo. De mba amin’iny ahitany anazy.